Manpaat dai ini ladeng penyokor kak sebenoe ade ini cuman manfaat e tu ntok bersih komes toboh tu, dem tu ntok bersih janggot, dem tu ntok paling toboh tu ngekes rambot- rambot yang la liwat- liwat model itu <noise> karne kan amen toboh dak be ladeng cokor kak ibarat e tu mak mane dak nak berseh, nak becabot sakit kadang, men dak makai ladeng cokor model i kak ye dak praktis, men me kak ahai kan la mudah toboh ini bersihke bulu- bulu yang nak toboh bersih ke di awak toboh kak, tinggal makai ladeng cokor kak tadi, ade pule yang la makai teknologi e lestrek tinggal cocok tu be ye berputar dewek kan tinggal di pek mudah jadi nyokor toboh nak nyokor bulu- bulu di awak toboh.